trezɔr a a ji mu besosi mu sin nupɛna abe ɓa yiro trezɔr to nucozo dɛ'i ha'iri wee a vɛ ho naforo na a nuforo sin nupɛna donk oyi cu sunu nɛ wa zeni ho naforo ɛnan ma o to mu a benɛ mu we wesin a matete mu sin nupɛ na a ji mu besosi